Poliisi en ɓee kaa ɗun joƴƴini ɗun. So a yii ko a faamaayi tan maa so huunde waɗiraaka no haaniri tan, so ɓe noddaama yimɓe ɓee ana kula ɓe, ɗoowtntoɓe. <hesitation> <laughs> Ɗun haani laataade nafaa maɓɓe ka. Kaa, <laughs> ko ɓuri heewde fu caggal bone ɓe ngarta. So wanaa huunde bona faa timma so njiyaa poliis, <noise> aƴƴo.